Yo hadama remme a lanta an wuyi mouma nthiou gnana liηoyé nokhoηa dima yogoy rini lignoyé na ri dima yogo kha khota na ri, dima yogo a na saha nkita dima yogo a na waten kita donc wodo ké li dounaya, kendo tégué khané nthiama. donc angana ro liηoyé nokhoηa anala tiga nokho anganaro khota nkha nokho anala tiga nokhoηa bawoni fofo sou gayé a na kata wakhatiya.